Nariyal ka upyog khnai main kai tarah sai kiyo ja sakta hai. Yahan kuchu samany tarikai daye hay. Nariyal ko doodh yaah kaaree soop aur desart mein svaad badhaane ke lie istamaal karo jato hay. Vishesh roop se dakshin bhaarateey aur thaee vyanjanon mein nariyal ko doodh pramukh ghatak hai. Nariyal ki pramukh khaskhas: sukha nariyal, taaja nariyal, bareek piskar isee mithaiyo ya sabji ya halwo mai dala jato hay. Yhah swad mai mithas aur karkurapan lato hay. Nariyal ka tel khana bnane mai prayog kiyo jaato hay. Khashkar bhartiyo aur dakshin esiyayi vyenjno mai yhah khash kar talne bhunne aur pakode bnane ke liye uparyuky hoat hay. Nariyal ki chatni taaje nariyal ki hoat hay.